أفظل إني أمتلك القدرة على التحكم في الطقس لأن هالقوة بتخليني أقدر أساعد في تغيير الظروف المناخية، مثلًا أقدر أجيب المطر في المناطق الجافة، و أع أعدل درجات الحرارة هذا بيكون له تأثير إيجابي على الزراعة وحياة الناس، القوة البدنية الخارقة زينة، بس التحكم في الطقس يمكن يفيد كثير من الناس، وأنا أهم الناس ما أهم القوة الخارقة.